<hesitation> monooo ase amatuko aria ya ogochengera ngotaka go mono eri nyanchete, na eriaaaa, ekero twakorire omwaka togochaka omwaka omuya. Omanyete eheh okwarorire gwaikire omwaka iga gwachakire, ase ayi gwaeteire korwa ase omonene akorurisirie, igo okoinyora na kona goaka mbuya. Buna bono, orocheee amatuko ataikobwekana onsi, ase obogima oroche korwa omo omoch mochakano bwa omwaka kitambo oche oike oere, ati aa borwaire mboro nyasae okorenda, nabo orabekwe gose onye bwakobua kwarabekwa nonye nyagetari naende kwaramenya aroro, aywo yonsi naye okoetera. Aya, ebi buna bono onye tobwatiii kebarua ogokora ki aigo ase omwaka oyo omogima, okogwa kwa kwayaetera kwanyora ng'a tikwabwate ngaki gete, ngaki gete gwacha kwanyora, aya kwacha ko ande ake amaya naro agotoka ase omwaka, naaro, kwanyora omonto gose okoeire keewa kende iga, bono ebi bionsi ekero okobakerania ase eng'encho rende yachakogera ng'a koo kokoyabekerania aonsi pi amo, kogobeka esabu eywo yonsi pi ng'a bono omwaka oerire ngochakande omoyia, bono oywo na ogochaka kobeka naende ng'a ogosemeri nyasaye one ase oyo ngochaka. Kwamentire omwaka onye kwarenge emerongo ebere gwachire emerongo ebere na emo, onde naaaa orenge emwaka gete omentire, bono nonye na chisemi na obong'aini aase baria bare bosio bwago, nabo bakomenta, naye nabo okonyora naye kwat kwarorire ng'a eke kiarenge gegetabwenerete engaki eria, bono tindi gochia gokeirorera, bono ase omwaka omoyia, kero egento egekoba ekiyia. Bono naki ogochi korigereri buna iga ase chii amatuko aria omonto oyo ya ya emegoko, mono rituko rigochaka omwaka oywo ase amatuko onsi pi are ase omwaka na amange, na amang'ana na amange agoeterwa oo. Nabo omochando okoba, nabo omogoko okoba otatiga bionsi ase onsi nyasaye komobegete bosio nabo okonyora naende omwaka oywo nooobe nokogania obe bwa ebisio, nauubu bwo okogenderera, onye kende kere otakorete, otabokie ase omwaka oywo gekogera tari ooonsi akonyarekana oyakore ase omwaka oyomo, nare agotambea akogania chingaki naende chia omwaka oyo okobwatia igo omonto, kobwate omokio oo <hesitation> nagochist semeria ase omonene ase omwaka oywo ogochaka omoyia aseee oma chigi tari ng'a okogenda ochie gokora echiraa ochie kogora yaya nabo ogokonya batabwati ase omwaka oywo ogochaka naye obae ebisio ochake na ebisio bia omonene. Naye omonene naria akogosesenia ase omwaka oywo osoke namorigererie ense yaino nero nero ng'aki omwaka gete eyakorete gento gete nigoikerere ebinto gochangi bire yatakerwa ng'a ebinto bionsi pi biaba ogogochaka kobichaka na okoegena nakobichaka na omokia onye nkwarenge monto mokia omwaka oria ooooooo oetete, nabo okomenta omokia ase omwaka oyo ogochaka, naki gekogera ng'a engaki eywo teri ngaki ya oko eywo na engaki ya kobeka ebirengereri amo na gochaka koebogoria buya, kera egento kebe buya ootware bono omokia onye kwabwate omokia, egere na semi chinde kwamentire enyia osemie abamino ase omwaka oywo ekogera oko otarigoancha kwago na goancha kwa omonene agoikiri ase engaki eywo re gekogera okoba omogoko oyochake na omogoko oyochake na chinguru chinyia kero egento kekobere ekiya, egere nonye bono kogochi kogenda ochi kogenda kokoyokora oywo naende nyasaye karanche oyokore, okongenda oria onde noro nosemereti ng'a goikande oria onde noria onde noro naro nkore ekio ntakorete magega, egere nyemente egere inagosukerie egere toganyeretie chingaki na eberwa ekero nyasaye agoancha. Atarairana ase ria kabere onyore ngaki naye nkwaebegete buya, kera kera engaki akoeireee ribaga erio tari bonsi bagoikerana. Aye bono gokonyora obwate ebahati eyio gwaikire omwaka oywo, igo ego okobera oyochake na amaya, naria orachie gokonyeka gochi bosio.